A- amy za zio zen̈y, tiako iaran̈a ten̈a ten̈a tiako iaran̈a zen̈y, <hesitation> zandriko. Fôtony io zen̈y ten̈a kamarady be-ako amy zio ty. Za tsy de man̈ana kamarady maro oe! Fa koa ôtriny zandriko, karà ôtry ny fransinina àby reny, tsy de tiako feky. Fa aleoko zen̈y miaraka amy naman̈a toy zay miaraka amy fransinina àby iren̈y edy e!